Mbɛ táa wakɛ makitiɛɔ téegbi, and ŋna táe makitiɛɔ téegbi mbɛ táa jafeŋ nda, táai bɔɔ mbɛ kpookii sakpa. and mbɛ mbɛ feŋ nu wa saŋ kɛmu mbɛ naã la mbɛ a usu keŋɛ la. Kooso, keefe, túujae, gboŋgboŋ, sibaa, feŋ munu saŋ ŋna táe makitiɛɔ téegbi aa mɛnu, and mbɛ jafeŋ mu mbɛ a ka makitiɛɔ kpoo sakpa téegbi, ŋna tae lɔɔ makitiɛɔ kpoo sakpa.